كنت هختار ال اني أعيش على شجرة لأن انا بحب الطبيعة و <hesitation> دا هيكون في وسط الطبيعة يعني حرفيا وفي <hesitation> يعني حاجة من الطفولة وفي <hesitation> كمان يعني إحساس بالأمان انت عايش على شجرة بعيد عن الناس كلها خصوصية